باور ماته د زړه یو تړون راپه یادوي. زه پکې د اعتماد، ژمنتیا او یقین احساس وینم. باور د اړیکو د دوام راز دی. کله چې یو څوک پر بل باور وکړي، نو وېره ختمېږي. باور وخت غواړي، خو ډېر ژر له‌منځه تللی شي. زه باور د یووالي او همکارۍ بنسټ ګڼم. باور د زړه هغه دروازه ده چې د اخلاص له لارې پرانېستل کېږي.